<hesitation> Ɗun kaa ane yaafi. So suka oo hibbiima o butti e kuusi o kuusiŋaaji yogaaji ana toon ɗi kool ɗi joggii a kooltan kool oo tan ittaa. Min kaa hakkillan nii nii woni no ɗun haaniri waɗireede.